افضل بداية ليومي اني اصحى بدري واتابع شروق الشمس لين تشرق الشمس واشرب قهوة وبعدها امشي كدا نص ساعة اتريض اغير جو اشم هوا بالذات لو كان الجو بارد يكون الموضوع مرة حماس وبعدها اختمها بمكالمة سريعة مع ماما وخلاص واروح شغلي.